ʻO ka ʻoi aʻiʻo noʻu ʻoi aku kolu e hoʻolohe i nā mele i ka wā kahiko ʻoi ai Aia ka iʻo ma loko o kēlā himeni ʻana a me nā huaʻolelo i kēia ao, ʻae nō kekahi mau mele me ka ʻiʻo a nahenahe ke lohe aku akā o ka maʻamau ʻaʻohe oʻu pilina me nā huaʻolelo a me ke ʻano o kā lākou ʻōlelo no ka mea i ka hapa nui ua lawa he ʻino.